<noise> e re'en wet am che rib'e' jun wuuj pasaporte y visa re qatal b'iik re kab'ana' conocer nik'yaj chek tinimet y q'os riliik katab'inaq katawa'kataq kela' in b'anam re'en ya' naj niwuuy rib'e' pasaporte jun chek rib'e' visa y xinb'ek xinab'in saqa'n pi taq parte re Mexivo <noise>